Aaa okola okukwatira wamu okulankulanya okusoma era tulina okuwona nti kukitundu kiyaisu tulina okuzimba amasomero agasobozesia abaana baisu omaiso okufuna amagezi

Oyinza okumuwa kisinzirira kubiwuka oyinza omuwa amakezi ekyebeta deworming nga okwete ebiwuka oba ekyeleta amakerenda ago owobanga biwuka ebirwire osobola okumuwa amakerenda emirundi eisatu okwita ebiwuka ebyo

Ekireta obulwaire obwo nikwo okunyuwa amazi nga makyafu nebidomala byona tibinabye birimu egasya kyova tufuna endwaire oti nijejo

Kyangu kuba ekitundu kyange kikaaliuku kigazi era kilina eitaka eigazi okutandika ebizinaze teyinza okuba ekintu ekyangu kuba abantu basinza obyetanala oluisi

Engeri ereta mu obukyafu bwo obuvera nikwo tukugula ebintu mubuvera nitusula busuli titukunanya nitwokya nebino ebikebe ebiye maize ebitunyweramu amaizi byona nibyo ebisingire okuleta ogasya obuvera mukitundu kiyaisu

Aa era engeri yendowozamu mbamaite nti esente egibitira mumpeewo giinakutuka nga gibulaku mitewaana jonajona kubanga mbankozeserya mwobailo manne aa niyo sobola kubitya sente mumpeewo.

Engeri nyingi ebyo ebyo kubona nti ebyolooni okukitundu kyange bingi oba bisa oba biri mumbeera ensa esobola okubitukaku olwisi nga tukozesya omusyo oba namateeka agakwataku okukyalo okwo.

Aah engeri ejesobola okulwanisyamu ebilowozo ebyo ebiza olwebizibu ebiza buli jjo lwakubona nti aah buli kizibu ekiza nsobola okutoola esente nikotoolawo.

Kyandi baire kyangu okutandika omulimu omukitundu kyange naye obuzibu niyo entandikwa akasente akatandika emirimu niko etikafunika embera tinsa

Okusoma okwa bantu abakulu kusobwoire okulankulanya amaka kubanga batwerewo obusiru bona bafunire amagezi agabasobozesiya okupulaninga okola nibasobola okuleta esente omumaka

Ekigezeryeku okuyamba abantu abaavu mubyaalo engeri yokusoma nigo amasomero ganu aga'gavumenti, eeh engeri yebatairawo nti abaana basomere bweerere, omusiniya ne mupuraimare.

Embeera nyinji ekisoka tulambala mubutimba bwansiri kiyinza okutuyamba okulwanisya omusuja ekyokubiri nga tweyuna omuyumba tetu tetulumiwa ensiri ejo ejireta omusuja ekyo kyoona kiyinza kuletera okwekuuma

Osobola okufuna okwidukana kuba ago amaizi amabbibbi gainza okuba nga galimu ebiwuka so esawa ejjebangazanyiramu oba ejjebaganabamu ebiwuka ebyo bibba nga bibaangira nga bibita mubitundu ebyanjawulo ekiyinza okuviraku abana abo okutandika okwidukana eino

Engeri ejetufuniremu obuyambi obwokusoma mukitundu nikwo abantu okuwayo eitakali egavumenti netu netuterawo eisomero namanzira abantu nibaikirirya nibatuterawo amanzira agaba okwisomero nicho ebiyambire ebyo

Nemboneka eyo mwaana oyo esobola okulaga nti omwaana tafuna okulia okutuufu, omubiri gwe guyiinza okuba nga teguwoneka okusa, ayiinza okuba nga alina amaani matono omumubiri, nemboneka yee yonka yonka omulingirira yena ntono omwaana talia kusa.

Okusoma kuyambire ino okuzula ebintu byomugaso okitundu kyange kuba mukusoma okwo oyega ebintu bingi oyinza okwega kubyenfunakuba oyegere ku byenfuna oyinza okwiza nosomesya ku abainawo okukyalo nobakulankulanya bona oku kyalo

Obwemba nga inambaire ekyenkozesia inina okozesia obutimba aah buno obwegavumenti obwegaba obwijanjabye nubulezi bwenkozesa okulambala kaele ensiri tejisobola okunuma

Obulwaire bwa sukali busana okumulikiwa emirundi ina mumwaka nga oyaba yo oluvanyuma lwemyezi misatu nebamulika, emyezi misatu nebamulika

Aaa okulembera okwega owaika aaa niwo okuwona nti atwaala abaana kwisomero newena omuzaire aaa eriyo amatendera agandi agatera okwiza egavumenti egereta bwena noyaba noyega nofuna amagezi

Okusoma kukolere omulimu munene ne enkyukakyukana mukitundu kyange, kuleeterewo abandi boona okutaka okusoma, kuleeterewo enkulankulana eyasupiidi ate abaana bafuna essente, nibaiza boona okuzimba okukyaalo, nibaaba nibagula ebintu ebindi.

Ekikulu kyebyo nga embera yebirobozo byo nterevu nikyo e a a a ekireta ebyo

Aaa okusoma kunsobozeseriye okufuna amagezi, okusoma kunsobozeseriye okola emirimu jange ejentaka, okusoma be kunsobozesya okumanya ebifo ebintamaite nebimaite

Amaka gange gakulemberye okwega owaika ino nti buli ekitufunire okumbakli oba ekitwegere okumbali owandi omaka gandi fuena tutaka kuciywga nga tukikozesa mumaka gaifuwe lwokubona nti enkula kulana ebawo

Aah olina okwaba ejeri abasawo eeh nebakumulika ne'kyoma echo ekimulika obulwaire obwa pulesia nikikulaga ati ono alina pulesia mungi ooh pulesia mutono uuh

Obusenta bwa'mukyaalo ekyebutuyambirekuku nikwo omwaana ayinza okubita awo nga ayaba kwisomero nagulaku ekalamu notwalayoku wena akanti ko wena notunda nofuna yo akasente akayba omwana okwisomero no'kuyamba omumaka

Engeri nyingi ejensobola okumanyamu so eyimu niyo okubulia okubuliaku abantu abandi bayinza okunyamba ku okutegera embeera eyo enkulu eino eino

Nnn inyinza okukyalira eidwaliro emirundi nga oba isatu mumwaka luvanyuma lwe miyeri nga Ina ninjabayo emyezi nga isatu ninjabayo pakaomwaka oweguwaku

Tulina okuwona nti ekintu ekisoka kwegesiya bantu bakitundu okusoma ebyoloni, kubegesya omugaso gwa kozesiya ekyoloni aaah kubegesya okubinabya no kubiyonja kubanga eibaba Nandi babiyonja bireta endwaire

Byamawanga gandi ebyo tibiasoboka lwakuba badi bona baba namisoso jabu mumawanga gabu kele ekyo kiba kizibu ino okwaba oti otaka kutegera mumawanga agatali gago tikisoboka

Aah amaka gasobola okwekuma poisoni lwoo okuba nesecurity omungi owaika kubanga tosobola okulekerera amaka fa abantu abandi baiza abayaka aye atibakutaka nibaizira wo kale olina kuwona ekisoboka Yani angire omaka yani tandi ayingira

Engeri nyingi abasaiza gjebayinza okubonamu edwaire ejjo ekimo nikwo okukola ebintu oba okukozesia ebintu ebiyinza obutareta obulwaire obwo oba okola ebintu ebiyinza okuyamba okwetasia obulwaire obwo

Obuzibu bwentambula bubawo oyinza okuttaka okwaba egyoyaba neyenga obula ntambula nolemwelerwa okutuuka ojotuuka omukisera niwo obuzibu bwetulina omuntambula eyenakku ginu.

Omuzaire omutani eyayingire egurupu embibi aaa obu obuyambi obwensobola okumuwa kukwata mwana oyo kumutwala kwisomero afune amagezi agamusobozeaa okubawo mubulamu bwe nga asobola okola ekiyataka

Amaka ogakulembera gabba nga, ori ooh ooh otegeragana na'bantu bomaka go nikwo okuba wakawo nga ogakulembera kusa; amaka.

Aaa omusaiza obwaba nga abulira obunafu bulisawa aaa alina okola emizenyu emizenyu owakola emizenyu nejimusobozesya okuniola niola muku amagumba

Entoonya yamaizi enakujino yakyukilemunku era tiwalinga waleira enaku jino gatoonya gaiza gatoonyagatoonya nigasalikaku ebirime byemuuba mutairewo nibisalibwaku nakasana kale embeera yamaizi yakyukiramuku teringa wadi ewaira

Aa okusoma kuwaire omwoyo gwa buli oomu okutaka okusoma, kubanga asoma afuna omulimu natandika okufuna essente, omusaala ngomusomesia asobola okubaawo okwekolera ebya matendero ebyo byobyonna ebyataka omubulamu bwe.

Okusoma kusobozesilya muntu okuba namagezi afuuna musaala asobola okubita nabanga asobola kubona obulamu obweidembe

Mmm Ekiraga obulwaire nga omwana afunire muku obulwaire bwe bwo lunkusense omwana otera omuwona nga afukukire ku obu obu obu obuntu okulususu awo notegera nti omwana Ono alwaire buluwaire bwa lunkusense nomutwala mudwaliro nibamwijanjabiya

Aah emere ejensinga bulirunaku mbe nga ndi mulamu bulikisera niyo okusinga okuliya emere egimusa omubiri nereta amani mu mubiri

Ekisooka, butamusemberera einu, ekyo kubiri; kumwegayirira kumuwa maani ogokwaaba omwidwaliro , okufuna eidagala, nekindi butagaita nayee bebintu nga ebikopo ebyemukozesa okunywa amaizi, ebyemukozesa, aa oba ensuwa ya'maizi.

Ekigezeryeeku okumenyawo embeera yaa eyobwavu nikyo abaana okubanti, abantu okukyaalo, eriyo abasomeresomereku bawaku abanaawe emirimu, ne namasomero ago agatekinikol mwaaba nimusomaku ebyaalani, okuzimba byona byona omungeri nga oti niiyeyo.

Ebirime ennaku jino ebiyetulima osoka nolima omuwogo lwakuba omuwogo nigo amaka olumala okulima omuwogo no Tami oduma, olina okulima ki obulo onbwo bwona kyoroko ,ntungi ebirime byonabyona bingi ebyokulima enaku gino

Emirundi mingi ejosana okunaba omungalo buli obwogemaku ekintu ebyosubira okuba nti biyinza okuba nga bicafu osana okunaba omungalo tikoba nti mulundi gumu oba emirundi ibiri oba isatu obwyabire mutoyi nonaba mungalo oba oyabite emirundi ikumi onaba mungalo

Aaa engeri ejetulonda mu abakulembeze omukitundu kiyaisu aa tukuma obufuzi mu Uganda ekiwa tebe ekitwala ebyo kulonda nikiranga nti ebyo kulonda bitukire abantu nibatandika okwa kwesimbawo okutandika okulonda

Eino okukitundu kyange tutira ino okukozesia etambuzya yemingira nga tubita omangira amangira ago nga tukozesa motoka na pikipiki ne entambula eyindi eyo kumaizi kubanga amaizi gatuli kumpi okukyaalo kyange amaizi gatwetoleire so kumaizi boona

Okujajambya omwaana obu obulwaire obwo'busu omumubiri basawo niibo abatera okukola kuba niibo bamaite obuzito bwo'busu naa obulezi obujajambya nga panadol

Obuloni bwo buyamba ino abakaali okutandikawo emirimo gyabwe era obuloni bwo nibwobo obwokukyalo obwiina amagoba matono buyambaku abaakali okutolayo busente butonotono nga mitwalo ikumi natandikawo akabizinensika nga kutunda enyanya oba kusubula obuntu bonabona obwasobola subula nga buvaamu magoba matono nasobola kwebesawo.

Engeri eyokulwanisyamu Obulwaire obwo lususu, nga amaizi gatoonya, ein'einu kugema; kuba bisolo kubigema, nga bikaali okufuna obulwaire obwo; so, kiyambaku okuziizya oba, okulemesya obulwaire obwo okusansana oba okubugema.

Atyaanu esawa ejokukola oluzwe'ika esawa iibiri ninjaba okumulimo ningezyagezyaku okubaaku eyo ninkolakolaku mpaka sawa oba iikumi olwiira aaka nga ntandinka ninjetesyaku na'baana nimbaaku nabo ninyumyanyumya naabo nitwogerageraku ebigambo ebyo'mukka ekikulakulana amakka

Abawala okukyaalo kyange babiita omubizibu bingi egimo omubizibu ebibafuna obutwetusyaku ebyetaago nga omwaana omuwala kuba aba yetaaga ebyetaago biing iino nga empale nga epads aaa na'basaiza bona babasumbuwa iino naye engeri yokubayambaku nikwo okubatusyaku ebintu ebyo omukiseera

Kumutwala mudwaliro kwekeberezebwa nikiyo ekintu ekisoka aaa nakubona nti alya kusa, akumiwa kusa, ajanjabiwa kusa niyo ejensobola okukola okubona nti omukali wange alikida

Mere gye bika bingi ejosobola okulya nosigala nga okaali mulamu oba nga oli Musa ekisooka emeere ereta amaani omumubiri, emere erimu ebilisya omumubiri so emere nobanga olya okumeere yenjabulo emere ereta ekilisya, elimu evitamin nsa.

Eprogramu ejaba ejokusoma mukyalo kyaisu giyambire mungeri nga kweno abaana bafuna okusoma mukisera kubanga amasomero gali kumpi aa abazyre basasula esente ejeysomero naye nga tijifanana najidi ejeyra basasula ntono

Embera yinji okubona nti omwana wange afuna vitamin mugulira ebintu ebirimu vitamin, oluisi okumuwa ku eidagala eririmu vitamin erisobola okumwongera mu vitamin nebintu byobyona ebisana ebiyinza okuleta vitamin omubiri gwa mwana

Ennkyukakyukana ebawo nga abana basomere ku mumaka nikwo obuyonjo, amazira agaba owaka ebizimbe ba aba yafunireku akasente nazimba eyibati tewasigala nga amanyumba ge'subi gonkani niyo enkyukakyukana ebawo

Emere nyingi ejje'ntera okulia nteera okulia obwiita nteera okulia emboli ntera okulia omuwogo nteera okulia akawunga omukyere nemere ebika ebindi neiva nteera kulia byenyanza bijanjalo no onkoko bintu ebyo byenteera okuliraku kubintu ebyo ebyenjogeere

Abentamology batambuziya aaa mitendera mingi nga okuwona nti oo bakoyesa amamotaka amanagere ago okwaba mubifo ebibetagisibwa

Engeri ejetuganyulwamu omungeri yokusoma okwo nikwo abaana Zena ntwala yoku nebasoma omupraimare abandi neba omu'sekendureamasoma ago niko ekyefunamu nikwo okuboneka nze nti abensi bafunamu omumasomero omumasoma ago nikyo ekyefunamuku okyomugaaso.

Ekyinyumira okuwona nti inina esente ejensobola okozesa mubulamu bwange kubanga ekyenttaka mba nfuna kale ekyo nikyo ekisinga okunyumira nebiye mizanyo

Engeri ejensinga okutaka emere engeri owejifumba mu era injiwa ebisera binji ino era ijifumbisa ninjitabula mu ebintu ebyenjaulo ebiyinza okusigalla nga bigyiwomesya ana emere eineino ejensinga okutaka niyo obwita, engege eyo insinga ino ojikataka

Aa mukitundu kyange tukozesa ntambula yamangira, mangira gawansi nigo egetutera okozesya eino omukyalo kubanga tubula kisawe kisawe kyendege tubula na tukozesa ne tambula ya'maizi

Ekiretera engaitaganya ye ye eisomero omukitundu nikwo okuba nti wabawo ku emiting eje eisomero fenafena netukunganila eyo abantu bo'kukyalo kyova tukunganila awo netuba ne'miting niye egaitaganya etugaitaganya okukyalo

Ekitundu okuba nemizaanyo ejyo niikwo abaana okubanti bakolawo akasaawe kaabwe, nibasamba omupiira; ogwengalo, ogwebigere, okweesa ekyeeso, nikyo ekikulu kyoo, kyeebyo.

Gayambire kikulu ino okuchusia embera ya mukitundu kyange era gajjumbire abantu kukitundu kyange era gabayambire ku mubintu ebyanjawulo okusoma kuyambire ino kyamani ino

Amasomero ago ekyegakyusirie muku nikwo okuba nti gali kumpi tegali nga wadi eira nga mairo ne mairo abana tebasobola na kusoma aye enaku jino ekyegakyusirie mu nikwo okuba nti gali kumpi kumpi enaku jino

Tulina okola enkyukakyukana mukyalo kubanga okusoma kutuwere amagezi gatwerewo obusiru tusobola okukola ekyosobola, okusoma tumaite, okuwandika tumaite nikitusobozesya okubawo

Atyanu obuzibu abawaala obyebafuna musonga nga bstukire musonga jaibwe ejabakal okufuna ebyekweyambisya ebyo ebyebakozesya nibyo obuzibu obwebalina singa waberewo engeri eje'bawa abawala bona mwigulewo mwena mutandike okutunga okufulumia enani jaimw eje mukozesya munsonga jomweri kyandibaile kyangu ino

Engeri eyobutafunamu omusuuja niikwo okuba nti ooli omukitundu muu awali enfuufu, nokuba nobutimba obwokugonamu nikyo okweewala obulwaire obwo.

Bakolere emirimu minjgi, okubulira ediini, no'kubulira obwegaisi omubantu eibakulembera nokubakubaagiriza ku bye'nkulakulana okukyaalo.

Tetufunangaku mugisa nga ogwo ogwokwabaku eenza naye nga tuba twetaga fena twabeyoku naye tubula busobozi obwokwaba enza nayenga titwabanga yoku

Nsinga ino okutaka bwitta, muwoggo, imbooli, matooke, mukyere na na namakuronizi goona ntere ino ogattaka.

Owemba nga mbula mirimu owaka awo uuh mba kusoma baibuli kusu nyemba gye'iddini ejo nijo ejemba nkozesia kuba nga ndi ndi bize bize muku

Ekireta obubenje omumagira mumazira nikwo okuba nti abantu tibamaite okoyesa amangira ee engeri ejokozesiya mu obundinovire owaika olina ebirobozo ebikusumbuwa obula kasente ka kozesiya keva obona nga abantu obubenje bubitirire ino omu Uganda

Ekiseera ekyo owemba impula mirimu ebintu ebyensinga okola kusoma bitabo mizanyu ekyo ekiyinza okufula nga ndi bbise eino eino

Ntera okuzwala engoye ejenzuwala nga nnn mpanvu jamakona, ndabada ngaa oluisi timaite nga nijonejentera okuzuwala

Nnnn enaku jino engeri jetukuma emere teringa wadi eira kwabaire nga twabaire nga nebidero emere tujikumira mubidero naye enaku jino biyakyukore muku lwo buibi atiuanu emere tukumira mumakotiya muyimba nimo jetukumira